gott kvöld við förum vítt og breitt í þessum þætti við Þingvallavatn gerist ný skáldsaga eftir Gerði Kristnýju sem heitir

á Dettifossi er bók um skelfilegan atburð þegar þýskur kafbátur sökkti Dettifossi undir lok stríðsins og við fáum til okkar mann sem lifði af slysið en reyndar í móðurkviði við fjöllum um nýja skáldsögu eftir Pál Kristin Pálsson sem heitir Ósk og verðlaunahafa Tómasar Guðmundssonar þetta árið en byrjum með Kolbrúnu og Sigurði g Valgeirssyni okkar afkastamikill Gyrðir Elíasson með eru mestan part örsögur stuttar smásögur sem heitir langbylgja hann er reyndar líka að gefa út ljóðabók sem heitir síðasta vegabréfið þetta er svona tvenna en við ætlum aðallega að fjalla um þetta safn

kemur ekkert á óvart hann er að gera þarna ýmislegt sem hann hefur gert áður en hann gerir það náttúrulega mjög vel hann er maður sem hefur ríka

svo lifir hann dálítið í heimi bóka og orða hún er full af hnyttni þessi bók

eru svo margar sögur þetta eru mjög margar sögur margar blaðsíður reyndar á maður held ég ekki að lesa þetta í einum rykk

og lesa tvær eða þrjár sögur í einu fá svona stutta uppljómun

er náttúrulega ofboðslega þétt alltaf hjá þetta séu perlur fyrir svín því

þarna er kannski einhver vísun sem ég er ekki að ná vegna þess ég er ekki nógu vel lesinn en höfundinum sem hugsaði þetta upp já mér finnst kannski vera meiri leikur í þessari bók Gyrðis en mörgum öðrum hvernig hann leikur sér með orð og sýnir okkur margvíslega merkingu þeirra þannig að maður skellir oft upp úr gríðarlega skemmtilega ég var að

les Hallgrím Helgason dálítið stundum eins og popp hann er svo hnyttinn og tekur öll færi þetta er sjaldnar hjá Gyrði en oft oft svona nokkuð mikilfenglegt

meira aftan að manni já já já og vekur alls konar tilfinningar hroll eins og til dæmis í sögunni um skordýrin

sem verða risastór bara í íslenskri sveit

eða smátt og smátt svo eru sko hjartnæmar sögur eins og um strákinn sem er vondur við hund það nístir mann inn að beini og það er eitthvað sem sögumaðurinn man alla ævi

vondur við hundinn nostalgía þar sem morðingi er með Eskilstuna hníf ég man alla hnífum sem stóð á Eskilstuna og manni hlýnar um hjartaræturnar svo fannst mér fyndið með misheppnaða manninn hann er misheppnaður allt sem hann tekur allt í kringum hann er misheppnað og hann fer að lifa sig inn í

allt sé misheppnað þetta er náttúrulega frábærlega vel stílað gyrðir er náttúrulega töframaður í skáldskap það er alltaf og hann verður bara að vera þarna hann

í síðustu bók var pínulítill

ekki í þessari en hundar eru gangandi í gegnum þessa bók svo tók ég eftir dálitlu af glötuðum samböndum

þetta er svona

persónur hjá Gyrði eru oft alveg skelfilega einar þær nístandi en mannfólkið sé óþarfa farg ofan á dýraríkinu akkúrat og vélvæðingin við erum svo týnd þetta er ljóðabókin hans fáein atriði um yfirburði dýra þau safna ekki peningum þau

láta ósonlagið í friði þau framleiða enga bílategund þau eiga engar þau hafa yfirleitt vit á að þegja þegar ástæða er til þau nota ekki klósett þau fá sér ekki serios í morgunmat þau hafa aldrei heyrt talað um tannlækna þau geta horft á tré án þess að hugsa um

án þess að hugsa um póstkort þetta er ljóðabókin sem er eins konar samfella við við þessa bók síðasta vegabréfið kompa eftir Sigrúnu Pálsdóttur hámenntaður sagnfræðingur frá Oxford hefur skrifað bækur sem hafa verið vinsælar aðra um Þóru biskup og hina um Sigrúnu og Friðgeir það var

við töluðum um hana og vorum mjög ánægð

náttúrulega bók sem fjallar um raunir hún er sem sagt að rannsaka dagbók þrjú hundruð sextíu og fimm ára gamla og kemst að ákveðinni niðurstöðu sem hún er búin að skrifa lærða ritgerð um niðurstöðu sína fer svo að tékka

að því að hún hefur gleymt einni blaðsíðu í dagbókinni og niðurstaða hennar virðist hrunin þetta er í stuttu máli efni bókarinnar og við kynnumst þessari stúlku og fjölskyldu hennar hún er veik

fær höfuðverki og sér stundum ofsjónir Sigrún

er vandvirkur sagnfræðingur maður

þessi bók er vandlega unnin hún er vel skrifuð hún er ekki létt aflestrar hún er hundrað sextíu og fimm blaðsíður en maður þýtur ekki í gegnum hana hún er mjög þétt fólk þarf að halda athygli allan tímann höfðum bæði lesið hana tvisvar

að fara alveg yfir

eða eða náð öllu svo er

sem getur líka verið kostur við bókmenntatexta það er ofboðslega mikið af svoleiðis textum

blasir við mér finnst að hún hefði mátt hafa sumt örlítið aðgengilegra það hefði hún getað gert bara með línubili í sumum tilvikum en mér finnst grunnhugmyndin að verkinu mjög spennandi og og snjöll mér finnst

margt eins og til dæmis lýsingar hennar á ímyndaðri sumarbústaðarferð með vinkonum mjög skemmtilegt og þetta er meira og minna fyrstu persónu frásögn öll bókin sem gerir þetta dálítið skemmtilegt og maður sér þetta allt með hennar augum og hún er veik

efasemdir er þetta að ganga upp þá kemur alveg glæsilegur endasprettur sem veitir manni dálítið nýja sýn á þetta þess vegna er svo gaman að lesa hana aftur fær nýja sýn til dæmis sko móðir hennar amma verða sterkar persónur ég er ekki sammála Sigurði mér finnst aðalpersónan sterk ég tek undir að hún þolir mjög vel að maður maður lesi hana aftur og þetta er mjög pælt og kompa þetta vísar í og kompu og jafnvel einhverja kima hugans

athuganir þessarar konu og þá skáldkonunnar eru oft mjög snjallar og hnyttnar en heildin virkaði ekki alveg nógu vel á mig heildin virkaði býsna vel á mig kompa eftir Sigrúnu Pálsdóttur sem ber hið skemmtilega heiti góðfúslegt leyfi til sígarettukaupa bjartur gefur út bókina en alls bárust meira en fimmtíu handrit í keppnina dimma heldur áfram að gefa út bækur eftir Norðmanninn í fyrra var það morgunn og kvöld sem fékk frábæra dóma hérna í

andvaka draumar Ólafs og

bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs tvö þúsund og fimmtán Hjalti Rögnvaldsson íslenskar af miklu listfengi safn til sögu Melrakkasléttu er ritverk í þremur bindum eftir Níels Árna Lund ríkulega myndskreytt í bókinni er fjallað um náttúru sögu mannlíf og byggð í þessum afskekkta en heillandi landshluta við erum komin hérna í

utan alfaraleiðar en þetta er sögusvið bókarinnar þinnar já þetta er sögusvið bókar sem heitir

hér var ég sem krakki mikið vegna þess að foreldrar mínir eiga bústað hér þetta er við Þingvallavatn og hér var siglt út á vatnið og veiddur silungur stundum ef maður var heppin þá beit hann á bátaskýlið er hérna og vatnið leikur stóra rullu í bókinni já þetta er kaldasta og dýpsta vatn á landinu skilst mér og staður auðvitað en hér hafa orðið óhugnanleg slys samt sem áður höfum við bústaðina svona nálægt vatninu þetta er svona

sem Reykvíkingar búa sér til hérna svo er gaman að vera hérna úti að sigla ég fer ekki í grafgötur með það að það hafi óskaplega gaman varst þú mikið hérna úti á bát pabbi átti plastbát og við sigldum hér á vatninu það var gaman vatnið er kannski ein ógnin í bókinni ein af mörgum já myrkrið og vatnið ertu að skrifa um ég er að skrifa um unga konu sem kemur hingað ásamt syni sínum í gamlan bústað sem foreldrar hennar áttu og hana langar svo til að sýna syni sínum hvað það var dásamlegt að vera hérna hún á svo góðar minningar héðan en svo fara nú voveiflegir atburðir að gerast þetta er líka

saga um kúgun og misrétti því það eru aðrir í næstu bústöðum sem hún þarf að eiga samskipti við þetta er knappt í stílnum hjá þér nákvæmt og mér finnst þetta vera svolítið eins og

ég er fegin að þú segir það mig langaði

að hafa þá stemningu ég lét hana gerast í ágúst tvö þúsund og níu

varð að vera ágúst því það varð að vera eilítið dimmt fólk er svona að festast í kjarrinu og væflast um sveitina í rökkrinu þannig að það var stemningin sem ég vildi hafa svona dálítið dularfulla stemningu já það finnst mér spennandi þetta er dularfullt en samt ekki spennusaga tólf ár síðan bátur með segli og allt kom út mér fannst vera kominn tími á að prófa þetta aftur þessi kona hefur hún

einhverja drætti frá þér nei eiginlega ekki ég man eftir að hafa lokað mig hér inni í bústað og lesið reiðinnar býsn af

og Enid Blyton og alls kyns

þarna koma kannski einhver áhrif nei ég varð að setja undir mig hausinn og vera skáld þegar ég dró upp þennan karakter hún á ekki það mikið sameiginlegt með mér eitt sem kemur

inn í er hvað við erum alltaf hrædd um börnin okkar já við erum hrædd um börnin okkar

samt rosalega mikið til að þau fái einhvern veginn svipaða æsku og við við erum svolítið nostalgísk gagnvart okkar eigin barndómi þannig að þessa konu langar óskaplega mikið

að kenna syni sínum að þekkja stjörnurnar og baka með honum múffur

sem við lærum að við eigum að gera með börnunum okkar eins og það sé til einhver uppskrift að því hún lætur sig dreyma um að fara með honum yfir á Þingvelli það sé alveg hápunktur alls en barnið er

móttækilegt nei barnið er náttúrulega bara barn síns tíma og langar eitthvað allt annað þegar þú varst lítil fannst þér gaman hérna þetta var partur af lífinu að fara hingað um helgar á sumrin þetta við vorum ekki með rafmagn eða rennandi vatn einu sinni þannig voru bústaðirnir sem voru byggðir þarna þessi er frá sjötíu og tvö pottar

allt öðruvísi heimur en verið byggðar

hérna og velta því fyrir sér muninum hvort fólk sé hamingjusamara í þessum bústöðum en það var í upphafi áttunda áratugarins

flott hjá henni Alexöndru Bühl hún er listakona hvers vegna kjarrið kjarrið svona heldur okkur föstum eins og þessi sumarbústaðahverfi í sjálfa sig spila lúdó og lesa bækur og reyna að láta hvern annan í friði

sama fólkið er kannski nágrannar í

það rigndi en maður las bækur það var það sem maður gerði gerður þakka

hingað eru komnir Davíð Logi Sigurðsson og John Guðmundur Bergen velkomnir ég ætla að byrja með þér á íslensku Davíð þú hefur sett saman þessa bók sem er að koma út sem heitir ljósin á Dettifossi þetta er saga af hræðilegum atburði þegar var sökkt af þýskum kafbáti segðu mér aðeins frá þessu þetta er ekki eins þekkt og

nei Goðafossi Goðafossi er sökkt í nóvember nítján hundruð fjörutíu og fjögur og Dettifoss fer síðan

tuttugasta og fyrsta febrúar nítján hundruð fjörutíu og fimm það líða þarna þrír mánuðir á milli og það fórust fleiri með Goðafossi og það var í rauninni fyrsta stóra

farið að verða ljóst hvernig þetta stríð muni fara að við skulum þá lenda í þessum atburði og svo aftur Dettifoss þremur mánuðum seinna sem var

eru margir sem farast það farast fimmtán með með Dettifossi af fjörutíu og fimm sem eru á skipinu og flestir voru voru úr áhöfninni en sko þetta skip er á leiðinni frá Ameríku og það er koma frá Belfast

hafði lagt upp þarna um morguninn frá Belfast og

búið að sigla í fjögurra til fimm tíma það er á leiðinni til Skotlands

þar sem skipunum var safnað saman til að sigla heim til Íslands í stærri stærri stærri siglingu þannig að þau voru ef ég man rétt

sennilega hafa þau þurft að stoppa þar áður en þau fengu síðan

hvað er það sem gerist þessi kafbátur sem þessi þýski þýski foringi

þessi skip og lætur lætur til skarar skríða þetta var fyrsta og eina skip sem

þetta skip og þessi skipstjóri náði að granda og það var þetta íslenska skip

að fara út í að skilgreina

heild að gögnin eru öll til

um borð í Dettifossi var

Hindenburg forseta Þýskalands af því þeir höfðu

nítján hundruð þrjátíu og tvö höfðu þeir bjargað auðvitað önnur áhöfn þetta er það löngu fyrr einn maður að vísu sem var höfðu bjargað áhöfn á þýsku skipi og fengu fyrir það sérstök verðlaun frá Hindenburg nítján hundruð þrjátíu og þrjú og þá var Hitler nýtekinn við völdum í Þýskalandi

þessi skjöldur fer niður með skipinu fer niður með skipinu já afi þinn lifir ekki af slysið og hann er

annars vegar saga þessarar siglingar Dettifoss á vit örlaga sinna og um leið er hún örlagasaga afa míns vegna þess að

þegar ég fór að vinna þessa vinnu þá fann ég það mikið um hans fyrri ævi sem mér þótti efniviður í sögu út af fyrir sig hann er einn af eldri sjómönnunum á skipinu fimmtíu og þriggja ára gamall búinn að sigla langan tíma á hafinu hefur séð tímana tvenna ef við getum orðað það þannig

gengið í gegnum alls konar áföll í lífinu búinn að stofna fjölskyldu öðru sinni og skilur síðan eftir ömmu mína með fimm dætur dramatíska sögu og nálgast þar af leiðandi Dettifoss frá svolítið persónulegum sjónarhóli hann heitir Davíð eins og þú hann heitir Davíð

bjargar fólkinu út á þennan fleka eða kemur þessum fleka út

ef þú skoðar málsgögnin sem sem liggja eftir eftir þetta eða réttarhöldin

þar er hann nefndur allra oftast allra hann er

á dekkinu að skipa fólki að koma sér út fyrir og það eru dæmi um fólk sem fylgdi ekki slíku einhvern frýs

fer niður með skipinu af því það fylgir ekki ábendingunum hins vegar kemur hann

út fleka sem bjargaði sautján manns af þessum þrjátíu sem lifðu en það er svo skelfilegt að hann kemst ekki sjálfur um borð það er auðvitað stóra stóra

í þessu fyrir mig og mína fjölskyldu en eins og ég segi mér fannst

efniviður í einhvers konar sögu sem ætti skírskotun víðar og þetta er persónuleg saga fyrir mig og mína fjölskyldu

átti stóran hlut í Eimskipafélaginu Ólafur Thors er

mér fannst að það væri verðugt að ná utan um það það er spennandi við skulum

Hljómskálagarð og hitta Pál Kristin Pálsson Páll þetta er ellefta bókin þín hún heitir Ósk þetta er skáldsaga og hún fjallar um

segja það þetta er þroskasaga einstaklings sem gerist á síðari helmingi síðustu aldar og aðalpersónan heitir Óskar Pétursson sem er á miðjum fertugsaldri þegar hann greinist með alvarlegan sjúkdóm frammi fyrir dauðanum mögulegum dauða finnur hann hjá sér þörf til að takast á við leyndarmál sem hefur búið innra með honum alla hans tíð sem er einfaldlega það að hann hefur upplifað sig sem konu í karlmannslíkama alla ævi hefur hann dulið það fyrir umhverfi sínu hann hefur aldrei talað um

þetta mál við þau á þeim tíma þannig að hann ræðst í að sín eigin eftirmæli þetta er býsna nákvæm skrásetning og maður spyr byggirðu þetta á einhverju sérstöku er þetta einhvers konar

áhugaverðast að takast á við skáldskap ég fór að hugsa þetta hlýtur að vera það það erfiðasta hlutskipti sem hægt er að vera í þú veist að líða svona að finnast maður vera annað kyn en maður er líkamlega inni í sér

þeim tíma sem sagan gerist að þá er þetta algjört tabú

framan af ævinni veit hann ekki einu sinni að það séu til aðrir einstaklingar sem svipað er ástatt fyrir ellefta bókin þín Páll það muna held ég allir eftir fyrstu bókunum þínum já Hallærisplanið og beðið

já að vissu leyti held ég að þær hafi verið það unglingsárin maður var að heyra og hitta fólk sem hafði kannski lesið bókina tuttugu og fimm sinnum í röð bara las bara las og las og las tuttugu og fimm sinnum aftur og aftur manni fannst það alveg stórkostlegt auðvitað það er dálítið langt frá síðustu bók en þú hefur verið að skrifa ég hef verið að skrifa ástæðan fyrir því að það eru núna tíu ár síðan ég sendi síðast frá mér bækur sem reyndar voru tvær það árið þarna tvö þúsund og sex þá skrifaði ég krimma með Árna Þórarinssyni vinum mínum sem heitir farþeginn og smásagnasafn sem heitir það sem þú vilt ég er búinn að skrifa þessa sögu miklu lengur

að skrifa hana sautján ár hún bæði hefur verið flókin í vinnslu svo hef ég einfaldlega ekki haft tíma eða aðstöðu gerast alls konar hlutir eins og við vitum eins og hrunið til dæmis það það hafði gífurleg áhrif á mig bæði persónulega og ég var einn af þessum sem fylltist bölmóði og tilgangsleysi nú ertu komin

já mig hefur

alltaf langað til að prófa að gefa út sjálfur prófa að fara í gegnum allt ferlið fylgja bókinni frá ég er alltaf að læra eitthvað nýtt á hverjum degi um það að einhver virtustu bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar og þau voru veitt núna í síðustu viku þú fékkst þau Eyrún Ósk Jónsdóttir það hlýtur að vera dálítið gaman að fá svona fín verðlaun heldur betur ég er

kom virkilega á óvart þetta er ljóðabók

ferlega skemmtilegur góðfúslegt góðfúslegt leyfi til

í raun og veru öll bernskuminningar þessi titill vísar í eitt ljóðið sem heitir góðfúslegt leyfi til sígarettukaupa og fjallar um það þegar ég var svona fimm

hljóp alltaf út í búð á laugardagsmorgnum með miða frá foreldrum mínum um að ég mætti kaupa sígarettur heimild

heimild til þess þá dugði það sko myndi nú sennilega ekki duga lengur nei eru eru

úr þínum reynsluheimi já og þar af leiðandi kannski það

að fjalla um mjög persónulega hluti og sumar mjög

allt saman að sjálfsögðu stórlega ýkt en þetta er frekar svona blátt áfram

þú eiginlega talar beint til lesandans þetta er ekki mikið skraut í þessu

hvernig hugsarðu það þau eiginlega komu svolítið svona til mín og í raun og veru byrja ég að skrifa ljóðin í smá sjokki það var þannig að ég á fjögurra ára dreng og hann

var að snúa sér í hringi hugsaði sagt

að ef ég myndi snúa mér í hringi fengi ég

aldrei hugsað um þetta í þrjátíu ár en þessi ótti frá því ég var barn hann

var ennþá þarna þar sem ég ætlaði

að bjarga litla syni mínum frá þessu þannig þannig kom í raun og veru fyrsta ljóðið í einhverju svona sjokki yfir þessari uppgötvun að þessi ótti hefði verið þarna í þrjátíu ár þó að náttúrulega fullorðni einstaklingurinn vissi að þetta var bull

hafði aldrei hugsað um það sem fullorðin

þú hefur fengist við skriftir skrifað leikrit og og sögur og ljóð líka já einmitt sextán ára gaf ég út fyrstu ljóðabókina mína og og

strax tveimur árum seinna en svo hef ég gefið út tvær unglingabækur sem ég skrifaði og svo núna síðast hinsegin ástarsögu sem ég gaf út líka svo sitt lítið af hverju af leikritum og einhverju ég ætla að biðja þig um að lesa fyrir mig smávegis úr bókinni góðfúslegt leyfi til sígarettukaupa þú lest þarna tvö stutt ljóð að eigin vali stríðsógn fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði klukkan

tólf á hádegi prófa þeir

fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði hleyp ég heim eins og fætur toga læt mömmu kveikja á útvarpstækinu og stilli á RÚV hver segir að kjarnorkustyrjöld geti ekki líka hafist fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði klukkan tólf á hádegi svo ætla ég að lesa fyrir þig stutt sem heitir gagntekin

að enda þennan þátt í Vestmannaeyjum bækur og staðir sem fjalla um ýmis minni og fólk

það eru þrjár sögur aðrar þegar maður kemur til Vestmannaeyja sagan af eldgosinu sagan af sundi Guðlaugs og sagan af Tyrkjaráninu Tyrkirnir voru í rauninni sjóræningjar úr Barbaríu frá ströndum Alsírs og stunduðu sjórán í Miðjarðarhafi og út í Atlantshaf og stóðu fyrir stórfelldri sjóræningjarnir lögðu að hér í

þannig að eitthvað hafa þeir kunnað fyrir sér í sjómennsku það er skrýtið til þess að hugsa hvernig þessir sjóránsmenn sem voru í raun alþjóðleg sveit málaliða kemur hérna upp á eyjuna drepur rænir treður fólki í skip og siglir með það allt suður í Miðjarðarhaf það hafa ótal frásagnir verið skrifaðar um Tyrkjaránið en í seinni tíð má helst nefna skáldsögurnar

jörð og Rauða mold eftir Úlfar Þormóðsson og Reisubók Guðríðar Símonardóttur eftir Steinunni Steinunni Jóhannesdóttur en aðalheimildin um Tyrkjaránið er Reisubók Ólafs Egilssonar hins fróma

sendur heim til að afla lausnargjalds Ólafur þvældist um Evrópu á tímum þrjátíu ára stríðsins komst til Íslands en gjaldið var hátt og það gekk seint að safna að endingu komust ekki nema fáir tugir heim en þrjú hundruð urðu eftir hurfu í

þrjú börn Ólafs og þar fyrir varð fólkið svo seint að komast undan því þeir voru svo sem óð fluga strax upp á eyna og yfir hana alla svo sem aðrir jagthundar og í þremur hópum með sínum rauðu

merkjum og algerum

og

en nokkrir af mínum nágrönnum gátu með mesta flýti undan komist í hella og ofan fyrir hamra sínu lífi að bjarga en sumir fangaðir og

við skulum færa okkur aðeins nær nútímanum hér á í Vestmannaeyjabæ stendur þetta svið sem er minnisvarði um tónskáldið Oddgeir Kristjánsson nafn Oddgeirs verður varla skilið frá nafni vinar hans Ása í bæ Oddgeir samdi lög Ási samdi texta eitt af því var notað eftir Þráin Bertelsson sem var reyndar byggður á samnefndri skáldsögu eftir Þráin ási var sérlega minnisstæður maður hann hafði fengið beinátu í fótinn og gekk haltur við hann var bóhem í aðra röndina skrifaði bækur og orti ljóð hann var

líka orðlagður sjósóknari og þrátt fyrir fötlunina og skrifaði um útgerð sína í bókinni sá hlær best þeir voru hérna nokkrir vinir í eyjum ungir menn með róttækar skoðanir stóðu fyrir alls kyns menningarstarfsemi leiksýningum og

Oddgeirs það var Ási Árni úr eyjum og Loftur Guðmundsson sem kenndi hérna en var ég nefndi áðan að það væru þrjár sögur sem gnæfðu yfir voru gerð skil í kvikmynd Baltasars Djúpinu þar sem sjálfur Ólafur Darri lék Guðlaug það er erfitt að hugsa sér að annað eins afrek hafi verið uninð á Íslandi fyrr eða síðar og

það eldgosið nítján hundruð sjötíu og þrjú hér undir hrauninu er hraðfrystistöð Einar Sigurðssonar sem kallaður var ríki það vakti mikla furðu þegar

Þórbergur Þórðarson skrifaði ævisögu Einars í þremur bindum manns sem var tuttugu árum yngri en hann sjálfur og kapítalisti í þokkabót neinn annan að ræða en Einar ríka Sigurðsson sem allir kannast við og hann hefur setið fyrir hjá Sigurjóni Ólafssyni hvernig er eiginlega að sitja fyrir hjá Sigurjóni það var mjög ánægjulegt Sigurjón var ræðinn maður ég hef nú gaman af að tala en ég held að ég hafi fyllilega fundið jafnoka minn þarna

eldgosið er svo baksvið að ösku spennusögu eftir

líkamsleifar finnast í

sem hefur verið nefnt norðursins mennirnir voru hvítir að uppruna og öll voru líkin í ótrúlega góðu ástandi enda aðstæður óvenjulegar hitinn sem gosið myndaði var talinn hafa átt ríkan þátt í að varðveita þau en ekki síður að kjallaranum var enginn raki auk þess sem eitraðar og

lofttegundir höfðu eytt öllu lífi þarna niðri

þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld við sjáumst að viku liðinni